<noise> wanyama wadaho kufundishana ni kama nguku, malata, mbuzi maana wakabina kuvia mwanaawe. Basi amfundisha khokhaa, amfundishaa nguku kudono, wata amfundisha kuvavatua na- na- n- dada kandeo waikiayo. Kwahiyo wanyama wafundishana kwaikuu kunanii ku.